اول شي بشوي بفتح الجوال واشوف شنو صار يمكن القى اخبار حلوة او احداث جديدة <hesitation> بحاول اتواصل مع الاصحاب واسألهم عن كل شي صار معهم يمكن يكون في مناسبات او حفلات واكيد ما أبي افوتها بكون متحمسة اشوف كيف الحياة مستمرة بتكون فرصة لاني اعيش لحظات جديدة واستمتع.